Assawani albagdar kan damas fil alme bagod fogahan ma basil rasi bagda yani ma bannaffas fogan da ma tifut dagiga wade yani minti wade, kan fattal mintiye wade da baddayak tital alme labudda min basil rasi digo bagabbila amma kan fat.